ابغى اشهد أو اني اكون حاضرة يعني احداث في التاريخ ايام الحروب العالمية الاولى والثانية واشوف الانتصارات واشوف ايش اللي اتغير ما بين ما قبل الحروب وبعد الحروب وايش الانجازات اللي حصلت.